To piɗi weh ni woroh summo piɗi ni kambari kambari khei ni kauye, lenya weh ɗiyi ti piɗi pərəʒum ni settau daga sittau sai khap khirip ɗiyani ti piɗi walah paro yi weh yoh ɓokra a damun ni ɗigho ti piɗi har na yohsan gnummo tura peɗeu nema nopura sittau ti piɗi piɗi walah amma ɗiyani ti piɗi ɓokko soʒum khavi wawinan paroh kha peɗi wiʒi wonni sai dai daga kha sai lah wikhe goh luvwisigoh toh amma mar piɗi kha leʒum walah yakkabi lenya toh weh weh na menghi piɗi shine paroi an taɗi taɗi lenya wari ɗigha manni wuri dan wattu khiri ti bima. Kho ba paroh khirip kham khirip kham <hesitation> angijem damurwan manji piɗi kho sittau khubulitaji wane ti piɗi mune mu wakhina gbou sai dai kuma midi tai akori wai minjimun kuji kokari ku khun sisigoh ɓa khi khe khusan tupokho toh khononka minani, khononko tungani kho kho ra piɗi piɗi kuɗiti khogho angayi ana yadti gappa goh toh pavoh weh weyi ti piɗi milan ti na menghi piɗi kho kuyi ta sittau kohara weh weh khusoro <hesitation> jai khan anghe damuwan kho mɓomi ma niyo paroh ma powan na suran dita shiri naa wanna. Sur piɗi ɗin penghina ma yamba menan minanlai kha muri khe ni menghi piɗi sosai woro muyi ti piɗi khe nan arɗo ya turo piɗi walah kuma lenya weh diyi ti piɗi ya khepyi lenya wo rururi poyah khara peleu peleu <hesitation> minantai mamu menghi piɗi kho bani ma yamba menan ma niri dikla khumina ti piɗi ɓo am dita kyana da mimi minji arsittau weh weh ni menghi piɗi khenan.